Sweden haste ni nokbar twuibar khe kisa kutung tei kwchangma jora belai bango. O haste o kaibrui jora kotor tongo tei amorok wngkha tungma shorod kwchangma tei bosonto jora kotor. Tungma jora khe june ni simi august tal jora tei afuru bish ni simi treesh degree celcius jora tungui mano. Shorod jora kotor khe september ni simi november tal jora tei afuru pash ni simi pondoroh degree celcius jora tungui mano. Kwchangma jora khe december ni simi february tal jora tei o jorao belai kwchango tei borof klai o. Bosonto jora khe march ni simi may tal jora tei o jorao zero ni simi pondoroh degree celcius jora tungui mano.